Ah <hesitation> kely fiasa- fampiasana lafoagnaro de ôtrany hoe andeha agnanaovana gatô de ôhatra zao andeha agnanaovana madelena <hesitation> de mavita maro anao amignanjy madelena misy ôhatra hoe dimampolo ndraika asofoka anao akao na ndraika miaraka vita sy mampijaly zany izy ôtra hoe gatô mofo mamy maro karazany de vita aminanjy aminà lafoagnaro sy mampijaly.